сәлем достар сіздермен бірге айнель әмірхан және менің подкастым ой детокс
достар өздеріңізбен аман есен екі мың жиырмасыншы жылы қауышып отырғаныма қуаныштымын
осы уақытқа дейін менімен бірге болып подкастымның эпизодтарының бәрін тыңдағандарыңызға рахмет
биыл да бізді тамаша қонақтар қызықты тақырыптар күтіп отыр
сондықтан менімен бірге болуды жалғастыра беріңіздер
мен бүгін ыыы биылғы подкастымның сериясын ашқалы отырмын
алғашқы қонағым асхат еркімбаев медиаэксперт медиатренер
ыыы егер асхатпен әлі күнге дейін таныс болмасаңыздар осы подкаст арқылы танысудың тамаша мүмкіндігі туып отыр
қызықты әңгіме болды сондықтан бізбен бірге болыңыздар
асхат сәлем і менің подкастыма қош келдің сәлем
жаңа жылыңмен қалай жаңа жылды қарсы алдың
ааа жаңа жылды сол отбасымызбенен үйде туған туысқанның арасында былай қарсы алдық
жалпы сен жаңа жылдық резолюция жазатын адамдардың қатарынансың ба
резолюция жасамаймын бірақ белгілі бір деңгейде бір жоспарлар
немесе өткен жылы ең үлкен жасаған немесе қызықты нәрсе не болды
биылғы жылы не болуы мүмкін деген сияқты бір ы ойлар болады жобалар болады
себебі і бір күн екінші күннен қызықтырақ болу керек деген сияқты бір жыл келесі жылдан да қызықтырақ болу керек деп ойлаймын
ол үшін белгілі бір кейде бір ойлар болады иә
бірақ ондай бір ыыы дэвайн резолюшн деген сияқты ойбай бір стейдменттер жасасақ ыыы бір бассейинге барамын бәленбай килограмм арықтаймын деген сияқты нәрсе жоқ ондай
а сен өзің қазір ы мұғалімсің педагогсың или қалай дұрыс айту керек ұстазсың
мен ііі көбіне өзімді я медиатренер деп айтамын мхм
ағылшынша қазақша оны әзірге қалай дұрыс беру керек екенін білмеймін
ағартушы десем ол бізде көбіне ана иә ол жиырмасыншы ғасырдың басындағы қоғамның көрнекті аралас қарйраткерлерімен байланысатын сөз ыыы болып қалды да
бүгінгі заманда оны қолдансаң ыыы бір өзіңе көп алып қойған сияқты көрінесің
сондықтан көбіне медиаэдюкейтор яғни медианы түсіндіруші ме
медианы түсіндіруші дегенде ол эксплонейшн насихаттаушы ол промоутер болып кетеді насихаттаушы бұл эдюкейтор білмеймін сондай бір
ыыы медиаэдюкейторсың ыыы бүгінде бірталай шәкірттерді дайындап жатырсың ммм журналистика факультетінде иә қателеспесем
иә факультет емес ол жерде бірақ мамандық ыыы иә бар дұрыс айтасың
енді мынау жаңа медианың дамуы біздің өмірге енуі қаншалықты деңгейде журналистика білімін қажет етеді
қазір қарасаң елдің бәрі ақпарат таратушы болып кеткен де
ммм жаңағы бір тұлғаны оқисың сол ол ол тұлғада бір медиаға қарағанда ы саны жазушылар саны мың есе артық болуы мүмкін
иә бірінші і дұрыс айтып отырсың ақпарат таратушылар да яғни жаңалық емес
ыыы ақпарат бар хабар бар дерек бар жаңалық бар
әрқайсысы ол әртүрлі ммм ыыы синоним сөздер емес
иә бізде синоним деп ы қарабайыр тілде біз оны синоним дегенменен біз кәсіби тұрғыда оның әрқайсысын жігі жігін ажыратамыз ммм
ыыы ақпарат таратушылар мен жаңалықты жазушылар немесе таратушылар олар екі бөлек категория
ыыы және фактіні беретіндер бар және жеке ақпарат деген ұғым бар бізде қазір роинформейшн бар
ыыы адамдар жаңалыққа мұқтаж
үш себептен үш себептің біреуі ыыы ол егер жаңалық болмаса ы бізде ы адамдардарда сөйлесетін ортақ нәрсе болмайды мхм
енді қалған екі себепті мен айтпаймын
сен оқырмандарың қайсысы табады соларға ыыы пікір қалдырса сөйтіп мен оларға кофеге шақырайық
алғаш рет менің подкастымда сыйлық шықты
сонымен ыыы адамдар табу керек жаңалықты адамға ол мұқтажбыз жаңалық болмаса бізге өмір сүру қиын
сол үшін біреуін айтып өттім бір мұқтаждың біздің бір қажеттілігі ол адамдарға коммуникацияға ол түрткі болады
өйткені жаңалық жоқ болса біз бірінші айтасың ғой не жаңалық иә
өйткені не ақпарат деп сұрамайсың ғой бір бірінен иә иә
сұраған кезде өйткені жаңа нәрсе болмаса бізде әрі қарай әңгіме жүрмейді
сол үшін қарым қатынас түзу үшін жаңалық қажет
енді жаңалықтың сапалысы бар сапасызы бар мхм
ыыы тексерілгені бар тексерілмегені бар ы ол дерек
иә бұл жаңағы қазіргі ыыы не үшін мен жаңағы фейк ньюс деген тіркеске қарсымын
себебі ньюс ол фейк бола алмайды
ммм ол факт фейк болуы мүмкін
ол ньюс не сапалы болуы мүмкін не сапасыз болуы мүмкін
бірақ фейк деп ол біз дерекке қатысты фактіге қатысты қолданғанымыз дұрысырақ болар
әлеуметтік ыыы журналистика мамандығын оқыған артықшылығы сонда олар сапалы жаңалық жасай алады мхм
ал себебі олар оқиды
ыыы қалай ақпаратты дұрыс тексеру керексің қалай дұрыс жинау керексің дереккөз деген не
бұл ыыы белгілі бір деңгейде үйренуді қажет етеді уақыт аралығын қажет етеді
ал ыыы кез келген адам ол көркем жаза алуы мүмкін болмысынан табиғатынан ол ойды көркем жеткізе білуі мүмкін
ол ы сөз құдіретіне тамсанып оны түсінуі мүмкін
бірақ онда ақпаратты жинау мхм теориясы концепциясы немесе факт немесе қоғамдық құбылысты ұғу болмауы мүмкін
сол үшін журналистика ы ол тек қана мақала жазуды үйретпей қоғамдағы құбылысты дұрыс түсіну
әсіресе аудиторияны түсіну көп мән береді
бүгінгі медиада мақта емес ыыы негізгі ауру осында
контентті жасағанның өзінде оны қай аудиторияға беріп отырмын деген және аудиторияның нақты ол ы хабарды контентті түсінгеніне ыыы қол жеткізгеніне қайтып көз жеткіземін деген нәрсе мхм
мына нәрсені айтып алайықшы өте маңызды ол жаңағы бақ деген сөз мхм иә
ы мен ол сөзді өте қатты жақсы көремін
бақ деген сөз ыыы бұқаралық ақпарат құралдары тамаша
соңғы тіркесі құрал иә
енді құрал деген сөздің синонимі ол ы орысшасы инстумент ағылшынша тулс
ыыы құралға әр түрлі құрал ол форма ы әдіс тәсіл методика оның бәрі құрал мхм компания мхм
ы енді бұқара бұқара дегеніміз ол бір адам емес халық ол екі адам емес ол үш бір оншақты адам әрі қарай яғни бір көпшілік мхм яғни көпшілік
енді көпшілікке ақпарат мхм тарататын құралдар әдістер немесе тәсілдер мхм мхм көпшілік дегеніміз үшеуден көп
мхм яғни ыыы бізде медианы сонда белгілі бар инструмент тұрғысынан қарату бар
мәселе мына менің алдымда стақан тұр ма бұл қандай инструмент су ішетін инструмент мхм
егер мына стақанның ішінде сыртында білмеймін бір информация тарататын бір ы шыныда сондай бір элементтер болса қазақстанның заңнамасы бойынша бұл бақ иә
өйткені бұл стақан ортада тұрса бұны жүз адам көрсе бұл бұқараға жүз адамға ақпарат таратып тұрған құрал мхм
және қазақстанда бақ туралы заң бар мхм
осы инструментті қалай қолдану керексің мхм деген заң шығарып қойған иә
бізде медиа туралы заң жоқ мхм
бізде медиа деген заң тұрғысында ұғым да жоқ мхм
сол үшін мен көп айтатыным сонда
біз медиа туралы айтып отырмын деп ойлаймыз бірақ ыыы біз көбіне санамызда ыыы біз инстумент тұрғысынан қарастырамыз
енді медиа дегеніміз не сонда
медиа дегеніміз ол жаңағы сен тойда мхм жынданып қайрат нұртастың билеуің
яғни алаңның сен өзіңе қажетті ақпараттық алаңды ешкім оған иә көпшілік болып өздерің қажетті ақпараттық алаң
ол сол медиум яғни медиа көпше түрі ы сол алаң ақпарат алмасатын адамдар ыыы өзара мхм ол алаңды біз оны медиа деп айтамыз
ыыы зайырлы қоғамда елде негізінен иә мемлекет басқасы болсын олар сондай бір адамдар өзара пікір алмасатын алаңдардың көбеюіне мхм болуына көмектесуі керек
және оны әрі қарай ыыы былғанбауына біреу иелік етіп кетпеуіне көп жағдай жасау керек мхм мхм
бізде керісінше ыыы қолымызға микрофон береді және оны біреу ұстап тұрады құралды және айтады байқа мен мен саған заң шығарып қойдым менде инструкция бар
сен оны қалай қолданатын туралы сен оны бүйтіп оң қолымен ұста или там сол қолмен ұста басқаша ұстасаң заң бойынша болмайды ол деген сияқты
бізге бір ііі нұсқаулықты беріп қойған сен оны қалай қолдану керексің
және айтады сен бүйтіп айт сөйтіп айт бүйтіп айтсаң онда мынадай жаза бар сені
мхм ол кезде әрине адамдарда еркін пікір алмасу алаңы қалыптаса алмайды
жаңа медиа ұнайтын сонда онда мүмкіндік береді
ыыы сен фейсбукте инстаграмда ыыы контентті қалай бөлісетініңе білгілі бір деңгейде еркіндік бар иә белгілі бір деңгейде мхм бірақ толықтай емес
өйткені біздің заңнама оны да бақ қа жатқызды жатқызды иә білесің
яғни менің инстаграмм парақшам бар мен і әлбетте ііі бақ пын
иә өйткені сен ііі құралсың ммм мхм
бақ дегенде енді сен сен біз құралмыз иә иә бәріміз инструментпіз
түптеп келгенде ыыы бүгінгі заң тұрғысынан қарайтын болсақ бәріміз инстументпіз
енді мысалы қара не үшін мен төрт жыл уақытымды оқуым керек те
ешкім оқымаған жаңағы басқа салада білім алған адам инстаграмм немесе басқа әлеуметтік желіге келеді де миллиондаған жазушылар алады да жаңағы ақпарат таратушы құралға айналады
ал мен төрт жыл білімім бар ақпаратты талдаймын дайындаймын жаңалықты жасаймын сапалы жаңалық жасаймын бірақ менің айлығым сексен мың теңге мысалы
егер негізгі ой ақша табуда болса әрине онда журналистикаға түспеу керек
өйткені ол барлық кітапта жазылған ыыы
журналист боламын не үшін журналист боламын деген кезде егер арманым бай болу болатын болса онда журналистикаға түспе деп көрсетеді
журналисттердің бай болу мүмкіндігі қай заманда болсын қай қоғамда болсын әрқашан ыыы төмендеу
ммм мхм журналистердің жаңағы бай бола алуы тұрғыдан ыыы шалқып өмір сүру мүмкіндігі ііі ол аз
мхм ол ондай ыыы категорияға жатпайды
себебі ешкімге ұнамайды ммм біреудің жаңағы ыыы жасырып жүрген құпиясын немесе шындығын әшкерелеп аймандай қылу
сондықтан ыыы бай боламын деген студент айналайын журналистикаға түспе
сен білмеймін а программист бол білмеймін немене бар қазір ыыы бухалтер бол ақша сана кәсіпкер бол мхм
ыыы бірақ ыыы бірақ бұл деген сен сата алмайсың деген сөз емес
ыыы керісінше бір қызығы ыыы медианың түрлері формасы көбейген сайын сату өнеріне машықтанғандардың жолы болып тұр қазір ммм
яғни олар каналдарды жақсы игерді
инстаграмды өйткені аудитория отыр ғой мхм
ы сол үшін сол жерде ы сөз сата ма ауа сата ма әйтеуір сатылым өнерін машықтанғандар сатып ы қырып ақша тауып жатыр иә
өзін сатып жатқандар бар
сөзін сатып жатқандар бар
көзін сатып жатқандар бар
ыыы бірақ журналистикада ол оқытылмайды
ол жерде ііі сауатты сөйлем құрастыру ыыы ақпаратты дұрыс жеткізу аудиторияны дұрыс табу деген нәрсе
және бүгінгі журналистика факультеттері иә қазір ыыы олар да осы нәрсені оқыта бастады
ыыы қалай ы бизнеске монизация жасау деген нәрсе
өйткені ол амал жоқ жаңа медианың бір компонентіне айналды мхм
бұрынғыдай қазіргі студенттерге тек қана сауатты мәтін жазуды үйрету аз мхм
ары қарай сен жазған сауатты мәтінді аудиторияға жеткізудің жолдары қоса үйретілмесе онда бекер болып қалып тұр
өзің қандай бұқаралық ақпарат құралдарды оқисың
иә мен құралдар адамдарды оқимын ыыы
интернетте белгілі бір әлеуметтік желіде болсын белгілі бір адамдарды ғана оқимын
себебі ііі бүгінгі медиа қазақстандағы жағдай түсінікті бәрімізге
ы қазақ тіліндегі медианың жағдайы орыс тіліндегі медианың жағдайы әлемдегі тенденциялар
және интернетте ыыы тексерілген тексерілмеген деректер өте көп мхм
мысалы жай ғана егер бәленбай түгенбай медианың хабарлауынша деп сөйлем басталса бірден әрі қарай оқымай
немесе түгенбайдың басқа сөзін хабарлауынша десе мен оқымаймын
өйткені ол жауапкершілікті алып отқан адам жоқ ар жағында ол мәтінге
сондай сондай нәрселерді қарастыра отырып әртүрлі әлеуметтік желіде
кімді оқисың
менде достарым а фейсбукте тіркелген достар бар
оның барлығы бірдей медиа тұлғалар емес
бірақ ыыы көзқарастарымен бөлісіп отырады
шұғыл ақпарат қажет болса мен тек көбіне ағылшын тілді дереккөздерге сүйенемін
экономист бар ыыы би би си бар аль жазира бар
сен енді ағылшын тілін білесің
енді мен оған кінәлі емес шығармын сен кінәлі емессің десек те айтамын да
ағылшын тілін білмейтін қарапайым ыыы аудитория басым бөлігі
қаяқтан ақпарат алу керек бұл өте аянышты жағдай ғой келісесің бе
тұлғаларға сену енді құралдарға деп тұрсың ғой сен
бірақ ыыы түптеп келгенде ыыы қандай да бір ақпарат шыққанда мен мынау ақпарат құралына сенемін ау деп бір бақ қа жүгінбеу аянышты жағдай сияқты
иә біздегі үлкен ы трагедия сонда
біз дүниеде болып жатқан халықаралық барлық мәселеге әлі де ресейдің көзімен қараймыз
өйткені біздің білетін шет тілі ол тек орыс тілі мхм
сондықтан ресейлік медиа шетел туралы не жазады мәселен кешегі болған қайғылы жағдай
бұл жерде асхат қаңтар айының басында иранда жүз жетпіске жуық жолаушысы бар украиналық ұшақтың құлағаны туралы ақпаратты айтып отыр
журналистер ағылшынша білмегеннен кейін халықаралық жаңалық ретінде ресейдің жазған немесе орыс тілінде жазылған ақпаратты қазақшаға айналдырады да
ыыы басқа тілді білмейтін адамға бүкіл дүние жүзіне орыстың ресейдің көзқарасымен қарауға ғана мүмкіндік береді
бір ғана шығар жол ол және қазір ыыы телефон қалай қажет болса адамға ағылшын тіл де тура сондай қажеттілік ол деген бір кәсіби деңгейде ағылшын тілін біліңіздер деп айтпаймын ешкімге
бірақ ыыы дұрыс шешім қабылдаймын қоғамда белгілі бір мақсатта баламалы ақпарат көзіне қол жеткізгім келеді деген адамға ол
қазір мұқтаж ағылшын тілін білмесең ақпарат алаңың тарылады сенің сенің шешім қабылдауда қателесу мүмкіндігің көбейе бастайды мхм
ал ағылшын тілін білу арқылы сенің керісінше мүмкіндігің көбейеді
ыыы бұл қазір енді дау тудырмайтын нәрсе болып қалды
ағылшын тілі американың ғана тілі емес ол дүниежүзілік халықаралық тіл
сондықтан екінші бір шешімі ол әрине журналистерді сауаттандыру
ыыы және адамдардың өздерінің і сыни ойлауға баулу
қазақша болсын ыыы ақпараттың өзіне сыни көзбен қарап үйрету
яғни барлық айтылғанның барлығы бұрынғыдай рас емес
бұрын ы бір ғана телеарна болды мемлекеттік
яғни жаңағы айтқан бір бағыттағы коммуникация болды соған сену керек болдық
ыыы ол бақ болды
ол белгілі бір деңгейде өзінің рөлін атқарды
қоғамды қалыптастыруда мхм ыыы белгілі бір ііі саяси бір жүйені ііі ретке келтіруде ол рөлін өзінің жасады
бірақ бүгінгі заманда ол ол өзін ақтап отқан жоқ бәрін түсініп отырмыз
өйткені бір бағытты коммуникация ол қоғамды ыыы мүмкіндік беріп отырған жоқ мхм
журналистика туралы енді соңғы сұрақ болсын
журфакты журналистика факультеттерін жабу керек пе
жоқ ы жабудың қажеті жоқ
тек меніңше оның атын өзгерту керек деп
журналистика емес і мәселен і медиа коммуникация деген сияқты ма себебі журналистика иә ол дағды
ы ол қабілет адам басқа мамандықты оқып та журналист бола алады ол ол ол сөзсіз
бірақ ы медиакоммуникацияны мхм бір сала ретінде ғылыми бір бағыт ретінде ұғу
себебі медиакоммуникацияның ішінен әртүрлі салалар ғылыми салалар пайда болады
ол нәрсені егер ы болмаса онда қиын
ал жалпы кәсіп ретінде ондай оны иә қысқа мерзімді курстарда жазусыз үйретуге болар
бірақ ы тенденцияны тану ұғу зерттеу деген нәрсе ол бір қысқа мерзімді курстармен ол бола алмас ау
даусыз нәрсе ол ағылшын тілі
ыыы даусыз нәрсе ол белгілі бағдарламау тілдерін меңгеруі жаңағы айтқан датаға байланысты келген кезде
даусыз нәрсе ол ыыы цифрлы сауат мхм мхм
себебі осы бұрын тек қана журналистке жазу сызу жеткілікті болса ойды көркем жеткізу шапшаңдық деген нәрселер
ал қазір оған қосылған нәрсе ыыы цифрлы сауат
себебі ақпараттың барлығы интернетте цифр күйінде көрініп отыр
одан кейінгі ағылшын тілі себебі көздерімен жұмыс істей білу ііі оны тексере білу мүмкіндігіңді ііі кеңейту мхм
ы жаңа шыққан дүние ағылшынша шығады бірден соны меңгеріп алу және оны қолдану үшін ағылшын қажет
яғни төрт нәрсе біріншісі ол иә бұрынғы жазу сызу сауатты дағды
екіншісі ы сан цифрлы сауат оның ішіне цифрлы құқық та кіргіземіз
ы үшіншісі ол ағылшын тілі
ы төртіншісі ол бағдарламалау тілдері әзірге ыыы осы
төрт нәрсе журналистикаға журналист боламын дейтін адам үшін меніңше қазір қажеттілік мхм
десек те енді сен қазақ тілді немесе бақ тардан кімді оқисың ешкімді оқымайсың ба
оқыған кезде мен қарайтын аудитория көбінесі ыыы азаттықты қараймын мхм азаттықты оқимын ыыы
одан кейін қараймын мен қазір ана тілін қараймын ыыы
жалпы соңғы тіл мәселесіне қатысты реформалар өзгерістер қызық болғандықтан ыыы не жазып жатыр шығарып жатыр деген нәрселер
қазір жас алаш өте жақсы шығып келе жатыр әсіресе ана ыыы жаңа медиа жинағы веб ресурстарындағы ана ютуб арналардағы сұхбаттары соңғы ы кездегі шыққан ыыы
газет нұсқасын өкінішке қарай қарап жүрген жоқпын
егемен алдыңғы жылдары өте жақсы бастамалар бастаған
мына жаңа медиа тұрғысынан қазір сәл саябырсыды мхм ммм
маған негізі мен сол жаңа медиа қызық болғаннан кейін мен сол маған процесс тұрғысынан қызық олар бірінші кезекте
ал өмірде қажетті ақпаратты шешімдерді әрине ол әртүрлі басқа дерек көздерін қарауға тырысамын
өйткені бүгінгі қазақ медиасында ыыы мен қоғамда дұрыс шешім қабылдау көмектесетіндей жауаптар ы мен тауып жатқан жоқпын
жаңа сен айтып кеттің өзіңді қалай ы сипаттау керек кезде дедің ғой маған сол сөз шын мәнінде қатты ұнап
себебі қандай да бір жаңалықтардың басы қасында жүретін сияқтысың
сенің анау шай пайың бар т д икстегі аударма і тегін ііі субтитрлер жасайсыңдар күшті ііі выступлениелерге иә
сосын ағылшын тілі курстарың бар
осының бәрі сенің ойыңа қалай келеді
қалай энергия табасың жан жақты түрлі жобалар жасау оның көбісі волонтерлік жобалар қазіргі
меркантильный уақытта екінің бірінің бойынан табыла бермейтін қасиет сияқты мен үшін
мен негізі бар ыыы қазір ы ондай адамдар көп
көрінбей жүргендер де бар істеп жатқандар да бар
мәселе үлкен бір мақсаттың болуында ғой
үлкен мақсат ыыы қайтсек ыыы қайтсек жаңағы қоғамда қазақ тілін ы қолданыс аясын кеңейтеміз деген нәрсе
ол кішкентай кезден маза бермейтін ой болатын мхм
өйткені өзім орыс тілді ыыы орыс тілі басымырақ өлкеде туып өскеннен кейін кішкентай кезден мысалы неге мен қазақ болып неге мен қазақша айналамда аз сөйлейді деген нәрсе
немесе сосын біздің тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдар байқасаң сондай бір кезең болды ұраншыл кезең қазақ тіліне қауіп төнді деген ұраншыл нәрсе бізге қатты сіңірді мхм
ы сол нәрсе әсер етті яғни бір бізге бір жау шауып келе жатыр деген нәрсемен үрейлендіру қорқыту үрейлендіру қазақ тіліне қауіп төнді аттандау деген нәрсе
ы сол үрейлендіргеннен кейін ыыы барлық бастамалар істер түптеп келгенде қазақ тілін қолданыс аясын кеңейтуге келіп тіреледі
мейлі ол жаңағы тедекс болсын ы теддок болсын және әлемдік идеяны қазақ тіліне аудару арқылы қоғам проблеманы талқылайтын емес идеяны талқылайтын қоғамға айналдыру қазақ аудиториясын
ы ағылшын тілін үйрету арқылы ы жаңаша бір көзқарастар жаңаша мүмкіндіктер қазақ аудиториясына ыыы көрсету
және ы қай бастама қандай жоба болмасын негізгі ой негізгі ниет ол ыыы қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтуге мүмкіндігінше атсалысу
ыыы өйткені бұл кең болмысың ыыы мен бұдан мен бұдан ешқалай қашып құтыла алмаймын ол жаратылысың болғаннан кейін
ыыы және ыыы қол қусырып қарап отыру ол да дұрыс емес деп ойлаймын
сондықтан шама шарқың келгенше ыыы әр түрлі жолменен өзіңе ұнайтын нәрсені айналысу ол жақсы сияқты
ағылшынды айтқан кезде мысалы бес жыл болды ғой ағылшын ыыы үйретіп көрсетіп жүргенім
бір байқағаным ағылшын тілі негізі жеңіл тіл ммм мхм орыс тілімен салыстырғанда басқа араб тілімен қытай тілімен салыстырғанда иә ағылшын тілі жеңіл тіл
бірақ кейбір адамдарда бейім болып тұрады
ағылшын тілін мысалы ы мен алты апта оқытамын бір деңгейді күніне екі сағаттан
алты аптада бірден бір нәтижені үш аптадан кейін көре бастаймыз ммм мхм ағылшынша түс көре бастайды адам сөйлей бастайды деген сияқты
бір адамдарда ұзағырақ сабақ барысында ағылшынша сөйлегенменен мхм кейін курсты бітіріп шыққаннан кейін ыыы баз қалпына қайтадан түседі де сосын уақыт өте келе көрініп тұрады ағылшынын ұмытыңқырап қалғаны
соны көп ойланатынмын неге деп менде казір гипотеза бар сондай
ағылшын тілі ол ыыы жаңа тіл ол жаңа өзгеріс ммм мхм
егер адам іштей ыыы өзгерістерді қабылдауға дайын болса мхм онда ол жаңа нәрсе үйрене алады
яғни ағылшын тілін қабылдайды болмысы мхм
егер іштей ііі жаңаша бір өзгерістерге дайын емес болса адамның ағылшын тілін үйренгенменен оны қолданысқа ыыы қосуы әрекетке қосуы баяу жүреді ммм мхм
өйткені жаңа тіл ол жаңа мінез жаңа болмыс
себебі мәселен мен орысша сөйлесем менің қарым қатынасым да артикуляциям ыыы ақпаратты жеткізуім бәрі басқаша болады
ағылшынша сөйлесем де мен басқа адаммын мхм мхм
адамдар кейбір адам қорқады басқа адам болуға мхм
ыыы егер сондай үрей қорқынышы бар адамда ы тілді қолданысқа енгізу процессі баяу жүретін сияқты мхм
менде әзір бір гипотеза мүмкін бір бұған бір ғылыми еңбектер болуы мүмкін мхм мхм маған сол қазір қызық болып жүр
себебі көзім жетеді адам ағылшын үйренгеніне мхм
бірақ не себепті сол ағылшын үйренгеннен кейін оны қолданысқа ыыы енгізуге кешеуілдететіні меніңше өйткені ағылшын тілі ол өте бір массивті жаңалықты үйіп төгіп алып келеді басыңа иә
уже білесің интермедиатқа келген кезде сен бүкіл ақпаратты түсіне бастаған кезде киноларды түсіне бастаған кезде көшеде адамдарды ұға бастаған кезде сенде жаңа бір кофе ішу мәдениеті қалыптаса бастайды
сенің киінуің өзгереді сен бір ыыы сенде сүйікті киноң пайда болады сен сүйікті бір ііі хоббиің пайда
өйткені ағылшын тілінше сол ғой ең бірінші есімде студент кезде ме осы алматыға келдім
ыыы ақшамды жинап курсқа бардым мхм
курсқа бардым ағылшын тіліне ағылшын тілі курсына бардым мен қазақ тілі мектеп бітірген баламын ғой өмір бойы қазақ тілімен айналысып жүрген
бардым көзім жыпылық жыпылық сосын жаңағы мұғалім сұрайды енді
ыыы тақырып жаңағы кино деген сияқты сосын сен сүйікті киноң қайсысы сүйікті әртісің қайсысы
мен отырмын ойбай өмірі ондай ойлап көрмегенмін
қайдағы сүйікті кино өмірі кинотеатрға да барып көрмегенмін
сүйікті әртіс дегенде қасымдағылар сайрап бірдеңе айтып отыр ди каприо дей ме бірдеңе
ойлап отырсам жоқ екен мхм менде сондай сүйікті кино да болмаған
сүйікті әртіс де болмаған кинотеатрға да бармағанмын мхм
сосын өйтіп бүйтіп өттім келесі тақырып тамақ
ал бастады сүйікті тамағың не
қандай тамақ жақсы көресің
енді не береді үйде соны жейсің ғой иә
сүйікті тамақ дегенді ойламайсың ешқашан да
сөйтсем қазір менде пайда болды ағылшын тілі өйткені ол сол қажет етеді адамдар соны әңгіме қылады
сен сүйікті деген сен бір жақсы көріп қалу емес
мәселе ол әңгімеге тиек болатын дүние ғой оны кейін ұқтым
сенде болмауы да мүмкін онда тұрған ештеңе жоқ мхм
бірақ ағылшын тілі арқылы сенде белгілі бір ыыы ойлану бір шаблондар процесстер сені бейсаналы түрде саған келеді
егер сен соны қабылдауға дайын болсаң сен де кейін өзіңнің сүйікті бір нәрсең пайда бола бастайды
хоббиің әдісің тәсілің тамағың кітабың тағысын тағы және сен ол туралы емін еркін талқылай бастайсың пікірлесе бастайсың яғни мәселе сонда екен қазір мен түсініп отқаным
егер сенің гипотезаңа сүйенетін болсақ ыыы жалпы енді біз ы көбінесе консервативті отбасыларда туған ы балалармыз ғой көбіміз
ыыы әсіресе алматы астанадан шалғай жерлерде тұратындар
ыыы ол қандай да бір ііі ақпараттық ы компаниялардың әсері деп ойламайсың ба ағылшын тілі батыстан келген ілім білімнің бәрі жаман
сендерді эгоист қылады сендерді құндылықтарыңнан айырады деген сияқты ұғымдардан кейін адамның ішінде қандай да бір ііі қабылдамау қарсыласу оны жамандықтың белгісі ретінде көру
иә бұл ыыы пропаганда негізі ресейлік медиадан келген бұрыннан бері
жаңағы ресейлік телеарнадан насихатталды
барлық зорлық зомбылық ұят арсыздық жаңағы жалаңаштану деген нәрсенің барлығы батыстан келді деп мхм
ресейлік медианың насихаты сөзсіз ол ыыы бір ы түкпірдегі ауылдағы кішкентай ғана ы қыстақтағы теледидардан да көрсетілді
сол үшін ол ыыы ол санамыздың бір түкпірінде бұғып жатыр ол ой ол сөзсіз
сол ойға шырмалған адам әрине кішкентай кезден онда үнемі іштей бір қарсылық әрқашан болады үрей болады мхм
яғни ііі мен бұл жаман болғым кімнің жаман болғысы келеді
сол үшін белгілі бір деңгейде ол қарсылық болуы мүмкін
ыыы бірақ ағылшын тілін ііі жаңағы пікірден ада адам болса
бұл жаңашылдық тек қана бұл американың тілі емес бұл халықаралық қарым қатынасқа түсуге мүмкіндік беретін ғылымның тілі деген тұрғыдан насихаттала бастаса
онда сөзсіз ыыы адамда жаңағы қабылдау процесі тез жүреді мхм ыыы қабылдау процесі тез жүреді
мәселе жаңағы ойлар пропаганда не үшін яғни ол қабылдау процесін тежейді мхм
сондықтан белгілі бір деңгейде келісемін
ыыы бірақ консервативті отбасынан шықты дегенге сәл келісе алмаймын
себебі ііі ол ұстанымдар әр түрлі болуы мүмкін мхм себебі керісінше мен біраз ауылдан
ауылдық жерден шыққаннан кейін үйдегілер мысалы жоқ жаңағы ұмтыл тырыс ы бір артықшылық консервативті дегеннің өзінде олар тышқақ лағын сатса да оқытады мхм
білім бірінші орында тұрады
оқысын әйтеу бір диплом алсын деген қандай маңызды емес
әйтеу бір диплом алу керек деген нәрсенің өзі жақсылы жаман деңгейде білімге жаңағы білімнің құнды екенін білімнің күш екенін мойындау ы кешір мойындау тенденциясы ыыы яғни бар екен
сол нәрсені мысалы білемін
менде көп оқитын балалар сол ыыы оңтүстік өңірден батыс қазақстаннан алматы облысының балалары ғой көп ағылшын оқытатындарым
керісінше тез қабылдайтындары бар мхм ыыы
бірақ соңғы жылдары байқағаным мына математикалық ойлау яғни абстрактілі ойлау дағдысы басым мхм студенттерде мхм ағылшынды игеру жылдамырақ жүреді ааа
логикасы конструкциясын құратын шығар мүмкін
бірден жаңағы ыыы екінші енді абстрактілі ойлау ыыы олар ол қайдан келеді деген нәрсеге жауап іздеген кезде ол оқумен келеді ммм мхм
яғни ы оқу көбірек оқыған адам кішкентай кезінен бастап
абстрактілі ойлау көзге көрінбейтін нәрсені қиялменен көру және соған жету ыыы бар адамдардың ыыы
ақпаратты игеруі ағылшын тілі болсын басқасы болсын басқаларға қарағанда шынымен жылдамырақ жүреді
ал оқу дағдысы ммм жетілмеген немесе нашар жетілген студенттерде бұл процесс өте қиын жүреді
күрделі жүреді екен
мектептерде соңғы кездері сол оқу ммм мхм бізде оқу деп ы бір жалпы түсінеді ғой оқу деп кәдімгідей мәтін оқу мәтінді түсіну ыыы нәрсесі көп жүрмегеннен кейін көп қиналамын ммм
журналистика болсын басқасы болсын қарапайым оқудағы бір екі бет оқыса шаршап қалады екен иә иә
ал америкада сен мысалы шетелде оқыдың білесің ыыы бір екі жүз бетті оқи салу түк емес мхм
аялдамада отырып мысалы жиырма бетті парақтап парақтап тастап және сол туралы сосын талқылауға дайын тұрады адам
не оқып жатырсың
мен қазір оқып жатқан дүнием көбіне ыыы ғылыми танымдық әдебиет мхм
ы қазір мына психология адам тану процестері соған қатысты әдебиеттер маған қызық көбінесе ыыы
қазір солар қызық болып жүр сосын мына медиадағы өзгерістерге қатысты
көркем әдебиетке әзірге ондай қатты бара қойған жоқпын ыыы көркем шығармаларды оқу
өйткені жаман әдет жаңағы талдап тексеріп сөйтіп кете беремін
тедтің ііі кітапханасы бар мхм тедбуксклаб деген
солар кітаптар жібереді арасында соның кітаптарын кейде қараймыз оқимыз деген
сосын мынау әзір ағылшын тілін оқыту әдістемелеріне қатысты адам тілді қалай үйренеді ыыы процестер қалай жүреді деген нәрселер ыыы солар қызық
десек те енді қазір ағылшынша білетін жастардың қатары артып келеді ғой иә
ыыы мына соңғы айлс зерттеуін жыл сайын қарап отырамын
дүние жүзі бойынша мәселен осыдан екі үш жыл бұрын қазақстандағы қазақша тіл бірінші тілім қазақ тілі деп көрсеткен айлс тапсырғандардың нәтижесі бес те бес болса қазір одан сәл жоғарылады мхм ыыы
бұл көрсеткіш жоғарылады ыыы бұл жақсы тенденция мхм
басқа бір көрсеткіштер жоқ қазақстанда ағылшын тілін сөйлейтіндер аз екен дегеннің өзінде сапалық тұрғыдан ілгерілушілік бар
ыыы мен қараған зерттеулерді ы олар біз көріп отырмыз
бірақ сөзсіз ыыы біз қоғам ретінде ағылшын тілі қазақстанда біз принтермедиттен әрі аспаймыз
өйткені ағылшын тілі күнделікті қолданыста жоқ көшеде жоқ дүкенде жоқ бізде біз
мәселе монголияға бардым ол жақта көшеде орыс тілі жоқ қой енді монғол тілі ағылшын тілі
сондықтан оларда сәл жоғары болуы мүмкін өйткені ы қолданысты моңғолша білмесең келесі тіл ағылшын тілі тұрады
ы бізде орыс тілі тұрғаннан кейін бізде ағылшын тілі оны әлі алмастыра алып жатқан жоқ
соңғы сұрақ менің подкастым ой детокс деп аталғаннан кейін бұл өзіңнің ойыңды қандай да бір жағымсыз ақпараттан немесе ақпараттар ағымынан сақтау
ой тазалығын сақтау
біз енді қазір ақпарат ағымында өмір сүреміз
ааа телефонымыз қасымызда ашып қалсақ неше түрлі ақпарат бар сен өзің ақпаратпен жұмыс істейтін адамсың медиамен жұмыс істейтін қалай сақтанасың
енді сыни ойлау дағдысы әлеуметтік желіде бірінші кезекте мен тазартамын кім көрінгенді оқымаймын екіншіден білесің мен кім көрінгенді досқа қоспаймын
міндетті түрде кофе ішу керекпін сөйлесу керекпін жүз таныс адам болу керек сол адамды қосамын
одан кейін мен қорықпаймын бір адамды алып тастап мүмкін уақыт өте келе қайтадан қосуға ыыы
әлеуметтік желімді өте қатты жаңағы дейді ғой мхм алаңымды медиа алаңымды өте қатты жаңағы і үйде адам сыпырғышпен қалай тазалап отырады шаңсорғышпен тура сондай менде бір айына жылына бір үш айда бір төрт айда бір мұқият қарап отырамын
мхм ыыы бір зиянкес бір нәрсе кіріп кетсе бірден мхм арам шөп жұлған сияқты оны алып тастауға тырысамын
ыыы одан кейін мен түсінемін ыыы әлеуметтік желіде өз алаңыңды ұнайтын жасай білу де қауіпті
және ол баблдың ішінде болып қалуы мүмкін
мақсатты түрде арасына көзқарасыммен үндеспейтін бірақ сауатты жазатын адамды да қосамын
өйткені олар да қажет
ыыы өйткені қауіпті ыыы өзіңе мүдделес көзқарасы ұқсас адамдарды ғана ыыы қоса берсең сен бір жалған ақпарат әлемінде баблдың ішінде өмір сүріп қалуың мүмкін
және ол кейін дұрыс емес шешім қабылдамауың мүмкінсің қарым қатынас өзгеруі мүмкін деген сияқты
ы мысалы жанағындай өліп қалыпты құдай сақтасын сөйтіпті бүйтіпті деген нәрсе ыыы бір жағымсыз ыыы ақпараттар легі қашан көбейеді қоғамда бір ііі соған себеп болатын прецедент болса
мәсенлен ұшақ апаты болды түсінікті
одан кейін негативті толқындар легі жаңағы алғашқы толқын үлкен болады одан кейін сәл баяу яғни сол толқын әлі басылған жоқ
яғни ол кешегі жағдайдан кейін осы бір екі апта қайтадан негативті ақпараттар көбейе бастайды мхм
ыыы ол түсінікті ол процесс
сол уақытта жаңағы түсіну ыыы негативтің көбейетіндігіне және дайын болу ыыы сол шығар сосын
просто мен қабылдаймын ол негатив ол болады
ыыы иллюзия жасаудың қажеті жоқ
яғни негатив ешқашан болмайды жаман нәрсе ешқашан болмайды маған жаман пікір қалдырмайды деген нәрсе иллюзия сақтаудың қажеті жоқ
ол нәрсе болады мхм
сосын сен батыр болып ыыы пост жаздың ба онда дайын бол мхм
енді дайын бол енді дайын бол ыыы саған басталады саған негативтер үйіледі
себебі ыыы жүрген адамға шаң шаң шығады дейді ме
ыыы бәрібір ол мхм сен ііі бір пікір айттың ба саған негативтер төпелеп бастайды
интернетте жалғыз отқан адам қышуы қанады
ыыы содан барады да ол саған жазады айтады деген сияқты көшеде де сол ғой
ы көшедегі қарым қатынас қандай бізде әлеуметтік желіде қарым қатынас тура сондай
көшеде аузын буып барлығы ешкім ешкіммен сөйлеспегеннің өзінде түртіп қалсаң тұнған агрессия ғой иә тарс етсең жарылуға дайын тұр иә
сол әлеуметтік желіде тура сол енді аспаннан түскен жоқ әлеуметтік барлығы айналадағы қоғамдағы адамдар
қайта біз алматыда жүріп кішкене басқаша қоғамда либералдылау дейтін еркіндеу дейтін қоғамда жүрміз ғой
ал интернет ол дүниежүзі отыр ол жерде
басқа детокс қалай жасалады менде
менде ондай не болмапты бір жауып тастаймын бітті жаңағы ыыы өшіріп тастаймын
бірақ менде болды мысалы телефонда менде не жоқ мессенджерді өшіріп тастаған кезім болды
өйткені көп уақыт алады екен менде ол нәрсе ыыы
иә ііі әртүрлі нөмір қолдану жаңағы уатсап үшін не үшін
белгілі бір ережелер қалыптастыру мен үнемі ііі телефонға жауап беруге тиісті емеспін деген нәрсені ұқтыруға тырысу
өйткені адамдар жөнді жөнсіз хабарласа беруі мүмкін
тағы не ыыы электронды почтаны сауатты қолдану шығар ммм
яғни ақпарат қажет болса электронды почтаменен байланыс түсуге үйрету бір іскерлік қарым қатынасты
енді асхатпен негізі сағаттап сөйлесуге болады себебі біз әлі талқыламаған ашық мәліметтер бар цифрлы сауаттылық бар иә енді оның бәрі келесі жолға қалады
негізі сен жайлы айтқанда студентердің бәрі айтады асхат ағай күшті түсіндіреді қарапайым қазақ тілімен сондықтан мен де сенімен қанша сөйлессем де әлі шөлім қанбағандай
жақсы онда ыыы біз күтейік кім пікір қалдырады екен жаңағы сұрақ бар
ыыы жаңалық адамға үш себептен қажет ол онсыз адам өмір сүре алмайды
жаңалықсыз өмір сүре алмайды бірінші себебі біз айттық иә
енді қалған екеуін бірінші себебін не деп айтып едік жаңа ыыы жаңалық жаңалығың қандай деп сұрайды адамдар
иә не себепті дедік қарым қатынас түзету үшін керек иә тамаша
енді қалған ойға сақтау қабілетімді жоқ аузынан
сенің аузыңнан шықса сенде ол көбірек есіңде қалады сенің
педагог қой жоқ енді білу керексің ғой адамдар қайталап соны жазса сен комментариде енді адамдар ыыы сенің тыңдарманың көбейсін әумин рахмет ыыы
жақсы бастап жатыр екенсің үн хабар деп біз кезінде біз де подкасты қазақшалағанбыз үн хабар деп мхм
үн хабарларды мен де кезінде жасағанмын ыыы
басқа ол кезде мұндай мүмкіндіктер көп бола қойған жоқ соның өзінде
сөйтіп ііі күтейік комментариден екі ііі жаңағы екеу иә екеуін қатар айтуы керек екеуі қатар айту керек бір адам болуы керек иә ол
иә бір адам бір адам екеуін қатар айту керек
так оған мен енді қандай сыйлық беремін енді а
сен кофеге шақырамын мен ііі жоқ сені қоса шақырамын
ал мүмкін сол адаммен бірігіп келесі нені иә сол кезде жаңа цифрлы сауат деген нәрсені мүмкін і талқылып көруге болатын шығар сол кезде жақсы идея
асхат құр келмей конкурс жасап кетті маған келесі подкастың идеясын айтып кетті
міндетті түрде тыңдаңыздар ііі біреулеріңізбен асхат екеуміз кездесіп шәй ішіміз немесе кофе
жақсы сау бол рахмет